A ie ël mani, pöi a ie ël tübu ch'a va sü e a ie ël toc dë stofa d'zura